Ka shumë lloje këpucësh, si këpucë sportiv, këpucë elegante, çizme, sandale, mocasini, ballerina, këpucë për vrapim, çizme dhe këpucë lëkure. Çdo lloj këpucësh është e dizajnuar për një përdorim të veçantë dhe për stile të ndryshme veshjeje.